والله <noise> أجول أن الحافز يجي من دخله يجرب يسجل إنجازاته حتي لو كانت بسيطة ، مثلا يجدر يمشي مسافة أطول أو يرفع أوزان أكثر شئ بيعزز ثقته بنفسه ، بعد ممكن يتابع أشخاص يهمونه علي ال-السوشيال ميديا أو يشترك في نادي رياضي. الأجواء الجديدة تعطي طاقة وتحمس للتمرين.